A ny kolotsainin'Italia dreky é zareo kagny tia magnagno paty avakeo pizza regny patipatindraha regny regny fataonjare akagny de alefanjareo ato Madagasikara.